Moomvula omulongo komeho onda hala ngeno andi kala ndina ongeshefa yandje ndjoka tandi keyi tula pomukunda gwetu. Moomvula omulongo komeho onda hala tandi keyapo nedhiladhilo lyoku etapo ongeshefa moka tamu ka kala muna iinima oyindji mbyoka tayi ka kala ya pumbiwa kaantu yopomukunda. Mongeshefa moka otandi ka kala nda tulamo iinima ngaashi oothewa. omagadhi. iikunwa ngaashi oonamunate. iinima mbyoka ya pumbiwa kaantu yomomikunda. Aantu komikunda ohaa kala yena ompumbwe nenge ompumbwe yoshimaliwa opo aze komukunda aye kondoolopa a ka konge sho- hoka a hala. Ngame moomvula omulongo komeho otandi ka etapo edhiladhilo ndyoka opo ndi ete iinima popepi. mbyoka tandi ka tula oondando dhoka aantu yopomukunda taaka vula oku- oku landa. Moomvula omulongo komeho onda hala ngeno tandi ka kala ndina tandi ka kala ndina ohauto yandje. ndjoka tandi ka kala handi longitha okweeta iinima okuza mondoolopa ndi yi ete mongeshefa yandje ndjoka yili pomukunda.